Ny agrafeuse moa misy baa antiny ao da lafa hametaky taratasy agnaminy aay ny taratasy anaky roy, atao mipetaky mahintsy soa la jere heky so lany baa ny agrefeuse nao, vita zay sokafa i agrafeuse igny apetraky anelanelan'ny agrafesy igny eo itaratasy roy igny la tsindry i agrafesy igny, la mipetaky eo amizay i baany igny.